Fustani dawikuni, shitenil darin, saifni darin, gutunga firgi darin, gatifa firgi darin, <hesitation> bolistarka firgi darin, boblinga firgi darin, banatlinga idenanga firgi darin, jaketati orminni kidinanga firgi jaketa darin, bedla darin.